I ye a loŋ pontoo, i ka nee kulimaa le taa, i ye a loondi babaree kaŋ i ye puka niŋ i ye a puka a ka jii le, i ka a puka ñaamiŋ, a ka jii wo le ñaama, fo a ye duñaa babaree kono